لو كنتو اطيق اكل عشوي أو اتعشى مع شخصية تاريخي غاح اختار عمر المختار - واقعد اسألو عن اشون حرر ليبيا اشون، لان بداياتو كلش صعبي وتحفزني دائما يعجبني سيرتو، مراحل حياتو اشون كان يفكر بالبداية ؟ اشنو الضغوطات الي تعرضلا ، اشون عبغ هاي الضغوطات